مؤخرا مشيت زرت بجاية شفت الـ الجبال و الـ الطبيعة الخلابة نتاعها. شفت يما قورايا. مشيت شفت جيجل. شفت ثاني الـ الأنهار و الجبال لي فيها. شفت، درت تاني البليدة، شفت ناسها شفت تقاليدهم. <hesitation> و شفت تاني القصبة، باش شفت هاذيك المدينة القديمة كيفاش كانت مبنية كيفاش الناس عايشين فيها.